I remeddi che se cattan da-o spessiâ an contribuo a tegnî in salute tanta gente. A scoverta, o sviluppo e uso di remeddi son coscì efficaci che fan stâ ben o maròtto. L'é anche vea che ghe n'é delongo ciù tanti e fòsce tanti atri no servan o no son guæi efficaci. Gh'é anche da dî che pe fortuña a popolaçion a stà megio de n'öta.